Luchi ndi'i vilu io ñuuneeu ndi'i luchi ndi'i vilu xi a kuiinitna'ati diini ma'anti oli'ini vilu jiaaxi ka'aniti ina kaaniti vilu akuja kooti ndiuti diini xiidi'iñi kua'ati xiidi'ininoti xiidi'iñi xeejti xiidi'iñi xiakuja ja naaniitnaa'ti xi akuiinitnaáti.